<noise> Amiko manokana aloha, <noise> misy avao gny magnaradalà ny fanova fanandrama amy biby satria tsika olombelo natao hanjaka amy ze raha iaby iaby ambony tany etoy. Fe tsy ara-dalana avao koa aloha i amy lafiny raiky satria biby rey koa any mba mahare maharary, mba raha miay avao koa any rozy rey io mbakany.